E in tom re'en he chech awajiil qaqaton ko'qq'ab', o chaq'ab', el tz'e', e li tz'e' lara' kirchijij wa jaay, ela' ke ke ke'aq'ek rimal he kikb'ajuul chewa' wa xa' k'o jun elq'om, xaqara' he jun tukor xu' chan lara' e he kitijin wa kirilan che chewa' k'olek xa' kirb'ajuul, e in tom re'en xaqara' jun e kisaqarb'al e kinto re'en jun tukor xa' k'o kirb'aj kaan. Xaqara' li utiiw, el utiiw ke'aq'uul he wa xe' te ko'k aqo'm he k'o kikb'ajuul pi taq nem juyob' k'o kikb'ajuul wa qaqton jun keb'ix, ke'aq'uul aj utiiw rii', xa' k'o kikb'aj chaqan cha' pina' xa' petnaq kiib' raqan, wa chewa' jun chek k'ax petnaq cha qawach, rimal la' kikb'ajuul, keb'ixnuul ke'aq'uul ela' in tom re'en che ela' nik'yaj awaj li tz'e' xaqara' nik'yaj utiiw.